<hesitation> Halimu ebyalhya ebikaletha amani neryo kandi ebyalhya ebi bikaisunzibawa kutsibu omwa buyingo obwa mundu. Kutsibutsibu ebyalhya ebikaha amani wamabya iwulhwere iwukwire nge nzalha kwehi iwukaiyitaiyisibawa eirya, ebylhya ebi mwa muli omuhoko, mwa muli ebitakuli, mwa muli amabese mwa muli ebinyangwa. Wukabya wabiribirya wamabya iwulwe wukwire enzalha ithwe nga mwa culture ikuwethukwehi nga mwa mibere obuhangwa bukuwethu, bikakuha amani. Wamabya iwulwe wukwire enzalha nyinene kutsibu iwulwe iwukakwa, kwenene wukayowa iwamabithunga amani neryo ebyalhya ngebi bitholere kutsibu omwa buyingo obwa mundu neribyaho ndeke eryo mundu, <hesitation> mwa singya.